א זאך וואס מענטשן מיינען וועגן קעץ און ס'נישט ריכטיג איז אז מענטשן מיינען ז'זענען אייביג ווילד און ס'נישט אזוי אמת. אויך מענטשן מיינען אז זיי קענען נישט ווייזן ליבשאפט אדער באקומען ליבשאפט און דאס איז אויך נישט אמת.